<noise> ches'una nguxu n'a nuna ch'es'una la pero thi chuthi nthe juthi chunenthe tanda bink'e la masken gozo na ceciliu' <noise> xiana ndathe ya nunca gujni nanu porque nge xranuna natheyaxra nuna ko chujni na <noise> o para xenche diola yala xri crispila nexinchine thicha <hesitation> ay nthathitsi kana <noise> dekjana kano nexi kaba singaye por sethentha nana <noise> este chi jose hernande nixin nda ndatse nche pero nixe na yake nane xi corneliu nixin nchi nda tsena nue che pero nuna 'ia ke na n'ue che <noise> a nexin nchi thetina nunka nunka ni ko n'on nunca gunu <noise> ngujia surge nda ndacha nanua na ng'ixi <noise> nixin nchi rua thi nua nee ixin tanda thikon thila thji yeen nee ngu thi la thjiasi thila poque ithia nua thji ixinga thangithi pero resunuana pero aju gunuasu na ceciliu' ya ngusuna <noise> jangono aiu sunao siyo ndakui <noise> sunarafe nda kjui ndaba ya the xanda kjui para eche nena nthaba yanu a kjui ndaba ya bi'e ndaba ya pero masken gusuna ceciliu' ya xruthi para nguxu n'a na.